No ke kuaʻāina ʻo Kenemaka ʻo ka wā hoʻoilo ka wā huʻihuʻi loa a heleleʻi ka hau ma ia wā. ʻO ke komohana kahi e ua nui ma muli o ka makani pā mai mai ke komohana mai.